المكان الي اتمنى ازوره ال <hesitation> اليابان حابة حيل ازورها لان دائما عدهم اخر الاختراعات وهي يعني حسب ما سمعت انه هم ناس حيل محترمين ومثقفين فاريد اروح اشوف تعاملهم ويه باقي الشعوب شلون